Mila hena jamii iti teru ta kithatha tighire majukumu, hang'u haghire vandu vengi thana vatharaulie mila tu kwave lakini kwakolea mru atharaulie mila tu kwavo haghire shida. Shida yo yashigha kindokyo kighehirwa keni hena mila haghire mila kole alelengerie ihira kana haghire kindo kyokyoshe kyashighwa ihira, kwa hiyo majukumu ghamila vandu vashigwa vanaghatharau, hang'u kwa kole hata mru anikwa rina, anikwa rina kuiwe kwailaghwa furani inikwa inna liya kwaku haghire vindo fingi. Valehirire kindo kicha fyo kwa hiyo yamuendieshida yabidi atakoma ni mru aghire dini kuya angire iki hata kama aghire petha kifikie kwi ashigwa avivie kinyi ahirirwe mila findo fyakwe fighende kindo kicha. Vindo va mila vighire umuhimu thana, hata kama ni maisha gha kole kuure petha, kuure iki vindo vya mila vyashigwa mru anafira hata kadu.